Fomba hiborosoana tsara ny nify dia ma- manafana rano aloha ianao dia asianao sira le izy, avy eo alainao ny borosy nifinao dia asianao an'ilay côlgaty, avy eo kosa borosianao lay nify dia ahontsana amin'ny alalan'lay ranon-tsira lay izy de avy eo borosianao fanindroany de asianao ranon-tsira, de ny farany kosa asianao rano mangatsiaka anaboro- anontsanana an'ilay nifinao.